Biu ki nmes ni muu meju katus ni ki nkiy nip kjuande dru ni mas nti ki nmes ni tung katus pa ke nu njiy xiñkiau ni reje nep naung biu xiñkiau ni si ni meje nep laue ya meju nmes bi ya lapiy nip njiy ya teun ya nip rapi nep nduk nip mje bi bu reje pero nip nau nip lame nmes bu kuaju reje bi ya teung ya nip rapi bu kuaju ne pero nau lame nmes bi ya nip njiy biu ti xiñkiau y biu nmes ni ni pik lejeng pik nip lejeng meju ripi nkau ntus pik kuaju lamjing njau nkuang biu kampiujun bi lejeng busk kuaju reje kue njual u lama biu bijiy ñkius y biu dru ni lemp meju ni tung katus pik sagua u meje salejeng meje stamake kue stakuep y ji chikuep y u meje tsjua y ni mas nti ke biu nmes biu dru ni reje ni lankusk meje pik ji kamiang ngua y mia kasiy ni meje lama biu. Dru ni meje lambenk y biu nmes ni me ni bu meju katus ni nip reje y biu dru ni reje y ni tsau ni y kmpiujun nep tsul ni nip uijily me ni mjau u nep u lanjas u nep reje ni juay tsul.